In-droa isanandro akeo zah manondraka raha ambolena: tondrahagna izy mandreny koà fa misy fotoagna avy akao tondrahagna izy harivariva igny sô malazo fô izy koà ndreky efa tsy akeo tsy mentsy magnasa ôlo manondrak'azy in-dre mandeha agnatiny herinandro na isaka telo andro karan'igny.